öime jeta oyoavɨ reta, öime yaikua mbaeko yayapotava yave, öime misiva, tuisava, kua tembiporu jae oyeporu jeta carpinteria rupi, jare yaikuata kïraï yaiporu, ikavi yande vaera